ഭിച്യ്ച്ലേ ബേല്ല് ഏദ്ദേദ് വോര്ക് ആപന്ദു ഔ പുര। <noise> സോഉന്ദ് ഉത്പഥി മല്പുന ഔ ഉന്ജി। സരല് മേഛനിച് സദന അദിപന്ദു ഉന്ജി। സോഉന്ദ് ഉത്പഥി മല്പുന ഉന്ജി സ്പ്രിന്ഗ് ഹന്ദ്। ലേവേര് ദേസ്ക്। മേതല് ദോമേ ദു ഔ അദിപന്ദു। പ്രേസ്സ് ഥേ ലേവേര് ഭേല്ല് ഹന്ദ്ലേ തിപി സ്ത്രികേ। സ്ത്രിന്ഗു അദന്ദു ഓദു ഭുക്ക രേലേഅസിന്ഗ് ഥേ। സ്ത്രികേര് ഭുക്ക സോഉന്ദ് ഇസ്। <hesitation> പ്രോചീദ് ഭുക്ക ഐര് ചര്രിഏസ് ഥേ സോഉന്ദ്। വിബ്രതിഓന് ഇഗു നമക് അ സോഉന്ദ് കേയന്ദു।